Noy ndesirta gesa maɗa ka leɗɗe ma wuro ko leɗɗe, e leɗɗe maɗa, til maɗa nukkure woɗunde to himɓe, warata e ndara. Lawaji ɗi awuɗa ɗa ɗin, tilmatiri maɗa ndin, e ko awuɗa ɗunfu, sai keɓa wakadi fu tawe to juti fu sai tacca, fonnaɗun geneɗen tacca fonna ngaɗaɗun laɓi-laɓi, tawen daruɗo fu wadde majjun e ette hitere muɗum. ta accu ɗun ɓurra jutungo, tawe ada wattana ndiyam wakkati fu, to neɗɗo wari fu e yi'a bafe kecco e huɗa hecco, a tawan e ɗun nangi gite himbe, e hakkilo himɓe.